Lesdi Maroko <hesitation> ndi ndi mari ki tolle bana ko ɗum wiyata Tagini, bana Kouskous e Harira, ɗee ki tolle bo yiɗi ngaɗire e kujeeji ɗuuɗɗi ɗi lesdi Maroko mboɗe belɗe sose.